þátturinn er með dálítið öðru sniði en venjulega

ætlum við að fjalla um bókmenntahátíð í Reykjavík sem var haldin í síðustu viku og þá sérstaklega erlendu höfundana sem voru á hátíðinni fólk sem kemur frá jafn ólíkum stöðum og Írak Argentínu Bretlandi Þýskalandi og Finnlandi er frá Írak en býr í Finnlandi smásagnasafnið þúsund og einn hnífur er býsna hrollvekjandi og lýsir samfélagi þar sem morð eru daglegt brauð og ofbeldið allt um lykjandi

frá Bretlandi er meðal annars frægur fyrir bækur hans hafa gjarnan mjög stór þemu ná yfir mörg tímaskeið og spyrja djúpra heimspekilegra spurninga en hafa þó notið mikilla vinsælda sú bók

er einn þekktasti rithöfundur Dana fjallar um tvo skokkara karl og konu sem þekkjast ekki neitt en villast úti í skógi og þurfa að vera þar heila nótt þetta er mjög óvenjuleg bók þótt hún fjalli um fjarska venjulegt fólk

Argentínu og hún er meistari hins vandasama forms

þýskur rithöfundur hann er höfundur bókarinnar aftur á kreik sem segir frá því þegar Adolf Hitler vaknar óvænt í nútímanum bókin hefur selst í

hans

frá Frakklandi er höfundur Alex þetta er óvenju vitsmunaleg er líka höfundur stórrar skáldsögu sem fjallar um örlög hermanna sem börðust í fyrri heimsstyrjöld og hlaut sú bók hin virtu

um hann sjálfan föður hans og ungan son sem fara til

Póllands að leita að ummerkjum eftir langafa

ásamt fleiri ættingjum hans

hans og ungan son

frá Bretlandi er höfundur

tveggja afar vinsælla skáldsagna sem hafa verið þýddar á íslensku einn dagur og við báðar eru ástarsögur með sorglegu ívafi og húmor sem

finnskur höfundur sem sló í gegn með bókinni ljósmóðir af guðs náð bókin gerist nyrst í Finnlandi í lok heimsstyrjaldarinnar þarna eru Finnar Þjóðverjar Rússar og samar dramatískir og hryllilegir atburðir og mikil dulúð er einn frægasti núlifandi rithöfundur Bandaríkjanna eftir hann hefur komið út á íslensku bókin hver er þetta hvað er mjög leitandi sem höfundur og bækur hans fjalla um brýn þjóðfélagsmál hann er hugsjónamaður og hefur beitt sér fyrir stórum verkefnum til að efla læsi og ritfærni meðal efnalítilla

barna og unglinga

er þetta búið hjá okkur í kvöld Kiljan fer svo í loftið síðar

í haust með hefðbundnara sniði með nýjum íslenskum bókum takk fyrir að horfa